والله صعبة لكن لو لازم أختار أفضل أفقد سمعي. البصر مهم عشان تشوف الدنيا وتنتقل وتتعامل مع الناس السمع مهم لكن أقدر أستخدم لغة الإشارة أو تقنيات تساعدني أما البصر صعب تعوضه بنفس الطريقة